Australia ko oye mo coloniza reta ko britaniko reta ndie arasa mopeti eta jaeko siupopa juripa juripe jaema kuareta oueapo federación ra jaeko arasa mopeti eta saupoapa ˂hesitation˃ mopeti jaema oime gunoi kuareta arakae reta jaema jukurei opitavaera reta añae